Τόπους που σκέφτουμαι ότι ήταν να 'ν' ωραία να πάω διακοπές, σκέφτουμαι την Αμερικήν. Θέλω να πάω σε τόπους που επήα ήδη, όπως το Βέλγιο τζ̆αι η Σκοτία, θα 'θελα πολλά να πάω τζ̆αι σε σκανδιναβικές χώρες τζ̆αι σκέφτουμαι τζ̆αι χώρες όπως η Τουρκία.

Εν έχω παιθκιά αλλά αν είχα οι συμβουλές που ήταν να τους δώκω εν' ότι πρέπει να προσπαθούν πάντα να κάμουν το καλλύττερον που μπόρουν τζ̆αι υπάρχει λόγος που το λαλούν τούτον σε εμάς, εν' επειδή άμαν προσπαθήσεις να κάμεις το καλλύττερον που μπόρεις τζ̆αι να μεν καταφέρεις στην αρχήν άμαν το κάμεις τούντο πράμαν για μήνες ύστερα εννά γίνει κάτι, τζ̆αι άμαν εν προσπαθείς να κάμεις το καλλύττερον ύστερα είσαι γεμάτος με πράματα που μετανιώννεις τζ̆αι επίσης ήταν να μάθω στα παιθκιά μου να μεν εμπιστεύκουνται τόσον εύκολα τζ̆αι να προσέχουν τους εαυτούς τους.

Οι ανθρώποι διαφορετικών ηλικιών χρησιμοποιούν την τεχνολογίαν πολλά διαφορετικά, ξεκάθαρα. Νιώθω ότι εμείς τζ̌αι οι μεσήλικες όμως χρησιμοποιούμεν την παρόμοια, δηλάδή, εννά θκιαβάσουμεν, εννά δούμεν τα νέα, εννά διασκεδάσουμεν, απλά τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούμεν τα πολλά διαφορετικά, άλλως πως πποστάρουμεν στα κοινωνικά δίκτυα, εμείς τσακκωννούμαστεν αρκετά νομίζω, τζ̌είνοι εν ασχολούνται καν να τσακκωθούν τζ̌αι οι πιο μεγάλοι που τους μεσήλικες νομίζω απλά χρησιμοποιούν την τεχνολογίαν για επικοινωνίαν.

Εμάθαν μας πολλά ιστορικά γεγονότα στο σχολείον, πιστεύκω τα πιο σημαντικά για ’μας το πραξικόπημαν τζ̌' η εισβολή, εε, εν μας εμάθαν όμως πάρα πολλήν κυπριακήν ιστορίαν νομίζω, νομίζω εκάμαμεν παραπάνω ελληνικήν ιστορίαν παρά κυπριακήν ιστορία.

Αρέσκει μου να φορώ ρούχα που θθυμίζουν την δεκαετίαν του εβδομήντα, ενενήντα, ακόμα τζ̆αι εξήντα. Εν έσ̆ει κάτι που μου αρέσκει να φορώ συγκεκριμμένα, αλλά άμαν το σκεφτώ, αρέσκει μου να φορώ παντελόνια που εν' καμπάνες, αρέσκει μου να φορώ χρωματιστά πουκάμισα, γεννικά οτιδήποτε με ωραία σχήματα τζ̆αι ωραία χρώματα.

Εν έχω κάποιαν αγαπημένην διασημότηταν. Ποιος μου έρκεται στον νουν; Εν μπόρω να σκεφτώ κανέναν. Μπορεί να εν' κάποιος που έσ̆ει δυναμικήν θέσην στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πάλε εν μπορώ να σκεφτώ κάποιον.

Νομίζω ότι στην κοινότηταν μου έναν διάσημον ιστορικόν πρόσωπον εν' ο Γρίβας, αλλά μπορεί τžαι να μεν ένε τžαι να αλλάξαν οι εποχές που τότε που ήμουν εγώ σχολείον τžαι είχα επαφήν με την κοινότηταν μου, αλλά πρέπει να έσ̆ει τž' άλλα ιστορικά πρόσωπα που θαυμάζουν, γεννικά άτομα της Ε.Ο.Κ.Α. νομίζω εν' τžειαμαί που πάει η ενασχόληση τους τžαι η- ο θαυμασμός τους.

Έσ̆ει πάρα πολλούς λόγους να φύεις που την κοινότηταν μου, εν έσ̆ει καν σούππερμαρκετ, εν' μακριά που την Λευκωσίαν, ενώ εν' έξω που την Λευκωσίαν αλλά θέλεις μισήν ώραν να πάεις Λευκωσίαν, εν' πάρα πολλά μικρή περιοχή, εν' πάρα πολλά κλειστή, εν ι-μπόρεις να κάμεις τζ̌αι πολλά, ούτε μπόρεις να έσ̆εις την ευκαιρίαν να πηαίννεις σε τόπους κάθε μέραν τζ̌αι να ανακαλύφκεις πράματα της Λευκωσίας και τα λοιπά, εν' απλά τα σπίθκια τζ̌αι η εκκλησ̆ιά τζ̌αι κανένας μπακκάλλης.

Μια λυπητερή ιστορία πρέπει να ήταν που επέθανεν η πρόγιαγιαα μου, αλλά ήμουν πάρα πολλά μιτσ̆ιά τζ̆αι πάλε εν με επηρέασεν ιδιαίτερα, όμως αν ήταν τωρά ήταν να με επηρέασει πολλά παραπάνω. Η πρώτη φορά που εξεκίνησα να σκέφτουμαι το θέμαν του θανάτου τζ̆αι που πραγματικά εσυνειδητοποίησα ότι κάποιος που ξέρω επέθανεν ήμουν πρώτη λυκείου τζ̆αι ήταν ένας ξάδερφος του παπά μου

Μαθαίννουν ξένες γλώσσες τα μωρά στο σχολείον αλλά απ' ό,τι θθυμούμαι οι γλώσσες τζ̆αι η διδασκαλία που σου δείχνουν στο σχολείον εν θα σε πάρει σε ψηλόν επίπεδον τα μωρά χρειάζουνται να παν σε ινστιτούτα. Κάμνουν στο δημοτικόν Αγγλικά τζ̆αι ύστερα στο λύκειον κάμνουν σου τζ̆αι Γαλλικά τζ̆αι μπορείς να θκιαλέξεις τζ̆αι άλλες γλώσσες αλλά ώς έναν σημείον μπόρει να σε πάρει, τουλάχιστον τούτον ισχύει αν δεν άλλαξεν που τότε που 'μουν εγώ σχολείον.

Η αγαπημένη μου ταινία θεωρώ εν' το μπλακ σουάν, που ουσιαστικά εν' μια μπαλαρίνα, που στην προσπάθειαν της να γίνει απολύτως τέλεια τζ̌αι να κάμει το έργον της τέλεια, γίνεται σχιζοφρενής τζ̌αι στην προσπάθειαν της να σκοτώσει τζ̌είνην που θεωρεί εχθρόν της, σκοτώννει τον εαυτόν της, τζ̌αι τότε καταφέρνει την τελειότηταν, τζ̌αι πεθανίσκει χαρούμενη, μετά που εκατάφερεν να γίνει τέλεια.

Νομίζω η μόνη τεχνολογική εξέλιξη που θα εβελτίωννεν την ποιότηταν ζωής μου εν' κάποια τεχνολογική εξέλιξη που βοηθά με την σωματικήν άσκησην ή με την διατροφην ή με την μελέτην τζ̆αι γεννικά το να θκιαβάζεις παραπάνω λογοτεχνίαν ή ακόμα κάτι που βοηθά με το καθάρισμαν τζ̆αι μαείρεμμαν σε έναν σπίτιν οποιονδήποτε άτομον, ή κάτι που απλά βοηθά σε να επικοινωνάς καλλύττερα με τους άλλους.

Άμμαν εν' η ονομαστική γιορτή κάποιου νομίζω έρκουνται οι διάφοροι συγγενείς τζ̆αι διούν του λεφτά ή δώρα τζ̆αι έτσι γιορτάζεται. Τζ̆αι άμαν εν' δουλειάν ή σχολείον πολλές φορές παίρνει τζ̆αι σ̆οκολάτες ή γλυκά για να τζ̆εράσει, αλλά όι πάντα.

Νομίζω ότι οι γονιοί μου γράφουν τα ούλλα που ξοδεύκουν τζ̆αι εν' πολλά οργανωμένοι χωρίς να 'ν' τσιγκούνηες, τζ̆αι νομίζω εν' τούτος ο τρόπος που εξοικονομούν τζ̆αι γεννικά εν τα σπαταλούν σε πράματα που εν έχουν κάτι να τους προσφέρουν, να το πω έτσι.

Που 'μουν δημοτικόν εν θθυμούμαι να μας εκάμναν ιδιαίτερα διαγωνίσματα, οπότε εν ι-ξέρω αν έχω γνώμην, αλλά που ήμουν γυμνάσιον ειδικά λύκειον ήταν πολλά άσ̆σ̆ημη η κατάσταση με τα διαγωνίσματα, ήταν κάθε φτομάν διαγώνισμαν τζ̆αι ήταν πολλά αγχωτικά τζ̆αι στην τρίτην λυκείου εκάμναν τα επίτηδες πολλά δύσκολα τζ̆αι συγχύζει πολλά έναν μωρό που πάει σχολείον τούντο πράμαν.

Όι εν έσ̆ει κανέναν παλιόν τραγούδιν που μου θθυμίζει την παιδικήν μου ηλικίαν, μπορεί να 'ν' κάποια μουσική που ακούαν οι γονιοί μου τζ̆αι ακούω τζ̆αι εγώ, κανέναν έντεχνον, επειδή εν' που τούτα που ακούν συνήθως, αλλά εν μπορώ να σκεφτώ κάτι.

Εν επρόσεξα τα ζώα ή τα φυτά να κάμνουν κάτι διαφορετικόν σε κάποιαν..

Έσ̆ει έναν παιχνίδιν που το λαλούν Trivial Pursuit τžι εν' ερωτήσεις γνώσεων τžαι σύρνεις το ζάριν τžαι γυρίζεις πά' στο ταμπλό με το πιόνιν σου τžαι πιάννεις τυρούθκια τžαι άμαν βρίσκεις σωστές ερωτήσεις μπόρεις να ξαναπαίξεις τžαι συνεχίζεις ώσπου κάποιος να γεμώσει το πιόνιν του με τυρούθκια.

Νομίζω ο κόσμος στην χώραν μου πολλές φορές ψηφίζει με βάσην το κόμμαν του χωρίς να το σκέφτεται ιδιαίτερα, ή μπορεί να ψηφίζει κάποιον που απλά θαυμάζει χωρίς να το σκέφτεται ιδιαίτερα, ή πολλές φορές ψηφίζουν ενώ ξέρουν νναι, αλλά όπως τζ̆αι σε άλλες χώρες συνήθως εν' μεταξύ θκυο κομμάτων αν τζ̆αι τούντην φοράν έφκηκεν κάποιος που εν ήταν με κάποιον κόμμαν απαραίτητα αλλά εν ι-ξέρω κατά πόσον ψηφίζουμεν με κριτικήν σκέψην ακόμα.

Τι μπορεί να γίνει για να συνεργαστούν τα σχολεία με τους γονιούς; Μπόρουν να συνεργαστούν με την έννοιαν του ότι μέσον των γονιών μπόρουν να μάθουν καλλ΄υττερα τα μωρά τζ̆αι με τον τρόπον που μαθαίννουν τα μωρά, ΄΄η τζ̆αι οι γονιοί να βοηθήσουν με βάσην τες πληροφορίες που διά το σχολείον τα μωρά να μάθουν καλλ΄υττερα.

Πλέον εν πάω εκκλησίαν, όι έσ̆ει πάρα πολλύν τζ̆αιρόν να πάω, εν πάω καν τα Χριστούγεννα. Μπορεί κάποτε να πάω σε έναν μοναστήριν, που εν' μια θεία μου, ξάδερφη του παπά μου μοναχή, αλλά μόνον τζ̆ειαμαί.

Εν θθυμούμαι κάτι να μας εβάλλαν στο σχολείον σπίτιν να με δυσκολεύκει, μπορεί να 'ταν καμιά δύσκολη άσκηση, αλλά εν νομίζω. Τούτον που θθυμο΄υμαι παραπάνω να με δυσκολεύκει εν' τζ̆είνα που μας εβάλλαν στα ιδιαίτερα. Παραπάνω τζ̆είνα παρά τζ̆είνα του σχολείου.

Για μέναν εν' ούλλες αγχωτικές. Νομίζω ότι που τούτα που ΄έχω τωρά, τούτον που κάμνω τωρά τžαι οι αιτήσεις των μάστερ, των μεταπτυχιακών εν' πιο αγχωτικές, αλλά εν έχω εργασίες ακόμα οπότε μπορεί να 'ν' τžαι γι' αυτόν.

Ούλλες τις ηλικίες θα 'θελα να τες ξαναζήσω, σε ούλλες έκαμα πράματα που θα 'θελα ν' αλλάξω, ας πούμεν στο Πανεπιστήμιον θα 'θελα να κάμω πολλά πράματα αλλιώς τžαι να 'χω καλλύττερες συνήθειες τžαι πιο πριν αλλά εν μπορώ να κάμω κάτι τωρά.

Εν θθυμούμαι να μου έτυχεν κάποιαν νύχταν να μεν έσ̆ει ρεύμαν ή τηλεόρασην ή τουλάχιστον να συμβαίννει τούντο πράμαν σε ώραν που είμαστεν όξυπνοι.

Αρέσκει μου πολλά να κολυμπώ, έσ̆ει μιαν ελευθερίαν τούντο πράμαν τζ̆αι εν' πολλά καλή άσκηση τζ̆αι πολλά χαλαρωτική. Νομίζω το κολύμπιν τζ̆αι (τ)ο τρέξιμον εν' οι αγαπημένες μου μορφές άσκησης.

Εν έζησα σε εποχήν που εν είσ̆εν τηλεόρασην οπότε εν ι-μπόρω να πω πώς εμάθαινναν τα νέα τότε που εν είσ̆εν τηλεόρασην.

Αν μιλούμεν για την κοινότηταν μου, νομίζω εν έσ̆ει καν γιατρόν. Οι κοινότητες γυρόν έχουν γιατρούς αλλά νομίζω εν έχουν καν νοσοκομείον, οπότε όι εν θα έλεγα ότι έχουν καλήν ιατρικήν περίθαλψην, επειδή νομίζω εν έχουν καν νοσοκομείον.

Θθυμούμαι τα καλοτžαίρκα να λύω ασκήσεις, αλλά όι πάντα, για εξάσκησην, τžαι θθυμούμαι να πηαίννω διακοπές στο εξωτερικόν. Εχτός που τούτα εν θθυμούμαι κάτι άλλον.

Το αγαπημένον μου μάθημαν στο σχολείον ήταν η Αρχαιογνωσία, που εκάμναμεν Οδύσσειαν, Ιλιάδαν τζ̆αι Ελένην. Αρέσκαν μου πάντα τούτα, είχα τα θκιαβάσει που τότε που 'μουν μωρόν, όι μωρόν, που 'μουν δημοτικόν, πριν πάω γυμνάσιον, τζ̆αι γεννικά αρέσκουν μου πάρα πολλά τούτης της μορφής τα ποιήματα, τούτες οι ιστορίες τζ̆αι η ελληνική μυθολογία.